Mikoragna karaha antsika olombelogno ihany koa ny kiva fa izy fôgna tsy haintsika hoe ino zagny ilay raha koragnin-jareo fa magnana fomba fifandraisany izy ifampiresahany amin'ny-zareo samy biby.